رښتیا هم، زه حیرانه وم چې څومره ژور پیغام یې درلود. کيسه یې زړه ته نږدې وه، او لوبغاړو ډېر ښه کار کړی و. زما ډېره خوښه دا وه چې پای یې غیر متوقع خو مثبت و. مننه چې دا فلم دې راته وړاندیز کړی و، زه به یې بیا هم وګورم.